<hesitation> Ny fomba fiasana montre, montre fafantarantsena ananjy a magnome lera, de misy karazany misy boribory, misy carré carré, de misy fanjetra telo agnatiny, de le reka farany fohy manoro a- manondro hoe amin'ny firy tokoatrany zao, de le lava a manondro hoe minitra zao, de le somary manifinify aminanjy magnome segondrany.